li chee' kikna' kina'an wuxu' <hesitation> qas qaqil riij <hesitation> wa k'o saqa'n <hesitation> q'iij e k'ot ya' qaya' chixee' <hesitation> kichaqjek wuxu' kimayrek xaqara' <hesitation> k'o chiran qaqasaj jun wa qachee' qalan che qast ara' nan o qast re'j chek jun jun wachee' rii' qaqasaj qast otz rimal la' k'o chiran kirb'an k'ax riwach wuxu' kipuq rixo'm <noise>